Ja tsjuana ijin kitsuton tsuton ayi ijin pelota xi jnúre ngat'a ja nda nga niskindiña ja tichasendare kucha tsi'in tsiton xuta changáa ku k'ia matjuayaña nga nuton ku nga ja tjinotonde ja- ja fix'inga nguije ijin yajori tsa unya tjinri ayi ku k'ia fix'inga ku chan b'ére yajori nga nutoin biyijiya ch'akji'k'aeya ja kuacha ña'á nutonde ku ja tsjuaya maña ayi ngat'a'e nga ja tsanga notonjíña nde ku ja najmiña kja'é najmí nguisa xi ña'a nguisa kuitse pelota xi jnúre ayi kjo tse xi bichutku ya nde xi xuku xi notonña nga niskindiña ku tanga nga ja changañaya tuku matsjuayamaña ngat'a nga ja ja ikakuyeji nga chubaijinde ku tjin nga tuku nitsjuayeri yajori ndanga ja machangaña ayi kui kjua nga xuku ijin tjin nga ijin tjin nga ijin ja noton noton ngat'a'e nga tsanga notonjíñande ku ja najmíña tsa ndetsa tjinña kja'e xa tanga tuxa tjian ngu kjua tsjua jmanga ma noton ki kjua nga kuacha tjin xi tse'e xi pelota ja kui xi tsjuaya mana'a nga tsuton'an